No gny loko manga tanora gn'asia resaky da gny lanitra gny raha tonga andohako voalohany na koa gny maillot-ny argentine, ekipa mpanao labolin'ny argentine.